Fômba fanagnaovagna firiry atody, malaka atody anao vakiagnao alatsakagnao anaty bôligna asianao sira kapohignao tsara ataonao miaroharo tsara ,izy avy eo ka <hesitation> andrahoagnao anatinà lapoaly efa misy megnaka efa may o izy avy eo alagnao.